Tsy misy ñ'olo marin-toetsy tanteraky zao, fa tsy maintsy misy avao fiasarambelatsihy roahy, aminy ñy fiaiña tsika. Misy ñy raha tsy tea nteña, fe manindry fo avao teña, atao nteña tea raheñy mba tsy hamparary fo ñilany. Misy koa raha reñye tsy voa fehy nteña, ka manao hadisoa avao teña aminy ñy raha tsy ampoizy.